Ny karaza tsofa. Ny tsofa mahitsy fañapaha raha lehibe mandea motera izy io. Ny tsofa taña fañapaha raha kidididy da tsofa boribory fañapahaña raha ahia boribory.